Ɛkʋɛdi dʋ kʋ wafɔ nawɔ awʋ ɛkʋyɛ alo ivi ɛkʋ di kpekpe kʋ wafɔ na nʋkɔfa manyama dʋ mɛla wafɔ nawɔ nayili bʋa kɔlɛ yovo ni lekele kayi afɔ nalʋluia kpanabʋɛ mʋ wafɔna zɔɛ nʋ mɛ ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ afɔnatɛ ɛkʋ lɛ bʋakʋ ɛkʋɛ makʋtʋ lɛ kpa nabʋɛ niʋ ɛvlatsɔa kʋmʋ nɔ ɛvlatsɔ nevʋ iɣa laki kɔnafʋ dʋ itiɛ nadʋnɔ nimɛ yoya alo nafɔvʋ yɔlɛ nimatsi fʋe nimatsi yevʋ nɛfʋ beneni mɛla mɛ makʋtʋ dʋɛfɛ kʋ itiɛ newayi itiɛ nɔtʋ nivʋa nɔtʋ nʋ kʋraa mɛ yakɔsʋ nʋ ɛkʋɛ ɔmalɛ nɛfɛ ɔnʋ kʋnakʋtʋ yɔbaza ɔlɛ ɔma lamɛ bila mʋ ayɔ ɛkʋ dzo kɔdʋ nayili mɛ tatɛkʋ dzoa itiɛ bʋakayɔ ɛkʋɛ kewia ekʋela yakɔsʋ nʋ tatɛ dzoea ɔmalʋ luia kafɔ nalɛ ɔnʋ mɛ tatɛkʋɛ a abʋɛ nɔdʋ nʋ ɔlʋ bʋa tatɛkʋ dʋyɛa nɔnadʋnʋ iti sia iti lakʋ yɛ yabanaza iti sia iti lakʋ yɛ yabanana ɔlʋ fa abʋɛ nafɔ naɔlʋ fa itiɛ bʋaka dʋ ayʋ ayʋ ʋfʋ lakɛ mɔnɔlʋ fa mʋ tatɛkʋɛa ɔlɛkɛ nedinia mɛ ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ abʋɛ abʋɛ nʋ kɔdʋnʋ ɔlʋlʋ dʋ yamʋ itiɛ bʋakʋ yabewi ɛvla tsɔ ɛdisʋ mʋ ɔmɔavliɛ kpaa nabʋɛ bʋamɛ ɛkafʋsʋ ivie bʋakalʋluia mɛ ayɔɛla kɛma zele mazɛvi kemenyua afɔnayɔ yakʋtʋ yɔyɔ ivi mɔdʋ nayili lakʋ tativiea ɔmetsika ɛna ɛbʋayɛ na yɛ bʋakʋ wazɔnʋ ʋwlana kɔbakʋtʋ zɛvifʋefa kayɔ tatʋwlana yɛ kakʋtʋ nuvi dʋnʋ kɔpʋ lila kran mɛ yakʋtʋ yɔ tatʋ ʋwlanɛ la yɔdʋnʋ ayili la ɔmalʋluia kemenyua niɛ tatɛkʋɛ abʋɛ kpa nabʋɛ mɛ abʋɛ nɔdʋnʋ ɔlʋsia ɔlʋ.